प्रोद्योगिकी आमर फसळो के जांच करो और फसल और आचे कोशे होन्दे तेतुके बरे मुझे खोज करो। साती ही आमुक कुंजे फसळो मुझा कुंजी द्वै दालत नि कुचोदी दालत नि सब के जानकारी देओ।